Eh quando ero creatur dicev accussì, nun tengo proprio 'na buona memoria, se avess pensà 'o passato mo nun è ca mi vene in mente tanta mument, però ti dico 'a verità, 'e mument chiù bell p' me so semp quann nuje stamm tutt quant insieme, quann s' crea 'o grupp, s' fa 'na chiacchierata e <hesitation> si aggià pensà a quann ero creatur m' vene a mente 'a famiglia mij. C' stev 'a bonanema 'e nonno che abitava a Gragnano. E nuje quann era periodo, dicimm sott 'e feste, ma no proprio a Natale o 'o juorn 'e Capodanno, ma sott 'e feste, magari a Santo Stefano <hesitation> o intorno 'o quinto, accussì cocche juorn 'e chest che s' trova tutt 'a famiglia a me 'a parte 'e vasc e cocched'un sta in Veneto, cocched'uno sta in America, allor s' organizzava. Scenneveno p' 'o periodo 'e Natale e c' truvavam tutt quant abbasc, jevem a fa sta sta mega tavulat. Che poj 'a famiglia <hesitation> 'e mammà è grossa. Teneno sett, otto frat e quindi ogni vot ca stevem addo 'a nonna era 'na tavulat 'e vint, vinticinc cristian. Pecchè poj 'e zii, 'e cumpagn, 'e niput, 'e figli e quant'altro. Almeno erevem vint cristian. Però 'a nonna tenev 'a casa grossa e quindi riuscivano a sta tutt quant là. Nu tavolone dint 'a veranda. E poi 'a cosa chiù particolare che chest è insuperabile è quann veriemm 'e passà a sta femmena che 'a fatt sett ott figli, a sittant'ann, ancora che mpasta p' vint cristian. E 'o menù era quasi semp 'o stess. S' mettev a fa 'e braciole dint 'o sugo e facev 'na specie 'e ragù napulitan accussì. Jev a condì 'o primm che era semp gnocc impastati a mano. M'arricordo sti sti 'e quann ij jev ngopp 'o mare. Tre quatt, tre quatt <hesitation> gnocchett, vottav dint 'a pasta e quann sagliev pigl 'o sug d' 'a braciol, accussì bella insaporita d' 'a carne. Cu 'a stessa braciola ca pò addiventav 'o second e ogni tanto vuttav semp tre o quatt panzerott a capo, come contorno, dicimm accussì p' accompagnà. M' facev 'a scarpett cu 'o sugo d' 'a braciol e chell è 'o moment chiù bell. Si truvav tutt 'a famiglia. Sai comunque cocched'uno stev chiù luntan e <hesitation> quindi pruov n'occasione 'e parlà pecchè pò nun teneven 'na cosa fissa, stando semp dint 'a famiglia allargata era difficile a truvà tutt quant insieme. Poi invece quann venett a mancà 'a nonna, chell'occasione <hesitation> fece arecreà. Prima volevamo passà nu poc 'e tiemp cu ess e mo invece nun ci truvamm chuiù a nu sacc 'e tiemp. Ognuno 'a pigliato 'a strada soja e <hesitation> chi sta a l'est, chi sta ccà, chi sta là cu 'a famiglia soja e quindi nun pò scennere, scenne quann vò, però chell so 'e ricordi chiù bell.